My childhood memory dah I really like and most of ley time I can sit down and be thinking, is, I really really used to like working to ley hospital. I like to be doctor at ley time when I wor coming up, yeah, so I can give injection so I can be able to, yeah, make women <hesitation> you know, give birth- deliver women dem. Dah those kinda of things I wor learning, I wor <hesitation> not learning, hoping to be, yeah, dah kinda person I wor wanted to be in life. So most of ley time one of my uncall he nah die nah I used to go with him to go circumcise people, to go circumcise people in ley villages. We used to leave from our town doely, we go to catholic, we go to kendy, zorgowee, we used to go to karplay in ley <hesitation> in ley community dem, we used to go to gberpedia, dah old town, go there to go and circumcise those boys dem. Ley people used to cook we eat, then sometimes they buy liquor for my uncle then ley give him small money so we come like dah he used to look at Twenty dollar he give me and at dah time twenty dollar dah nah small money becor we use to have twenty- five cents <hesitation> rice bread, so twenty- five cents then you geh to fifty cents, from fifty cents you geh dollar and all those different different things dem. So when I sit down now and I see people in ley nurses clothes dem ley hospital clothes dem I can sit down I be thinking I say aay god when I wor small dah ley work I wor doing. Dah doctor work I used to like buh today hard time make it I nah reach my goal.